اروح سويسرا لانها من اكتر الاماكن والبلاد الي انا شوفتها وفيها مناظر خلابه كتير جدا للطبيعه-وانا بحب المناظر الطبيعه جدا -بستمتع بيها بتعمل هدوء وراحه بال